میک آپ د ښایست دپاره کاریږی اکثرآ کله چی خلک ودونو او یا میلمستیا ته ځی نو میک آپ کوی ښځی د میک آپ سره ډیره علاقه لری نارینه هم میک آپ کویی خو ځینی وختونه میک آپ اوس په نړی کی یو ډیره لوی بزنس دی او په میلیونونو پیسی ورباندی مصرف کیږی دنړی په هر ګوټ کی مینه وال لری